والله يعني أنا أفصل الفرن الأول عن الكهربا مشان يعني ما يصير أي شي فيه مخاطر بعدين في منظف هذا للفرن مخصص يعني للفرن أجيبه من كارفور أمسح الأماكن الداخلية <hesitation> بقماش مبلل تمام؟ وبعدين أترك <hesitation> يعني الفرن ينشف مرة ثانية عشان ما أستخدمه وهو فيه أي منظف.